Kisai muno kisai ddala kubanga ebyanyegesya bikuwa emirimbe notwala omwana notakwatagana nabantu oba

Ebyanyegesya bijunire obwoomi bwa bwa bwaiswe omungeri k'eni, aa batusomeserye engeri yakwekuumamu obulwaire oggeza okwekuuma akalwaire ka mukenenya nibatusomesya okubba omu okusula omutimba bwa nsiri obutuyambire okusasaana oo musujja gwa nsiri ekyo nikibba nikiyamba okubba boomi

Nyende nalyenderye okubba nesente era nandendyerye okubba namakka agasai nokubba nemirembe omwekka yange.

Ebyanyegesya biko bisomeserye abantu ebyankulakulanya, okwekoora okufuna akasente babe nga bakusobola okwetu okweikyaku kyebakwendya obwomi bwabwe omumaiso bube busai.

Obusuume obulimu omukukwatibwa aaa obulwaire bwa siriimu mbu nibwo buni; bukuleetebwa okufa aaa buleetebwa okulumizibwa n'abantu okukendeera omukitundu.

Oikendi akutoonya ebiro bini muno aa era abantu ni bakuboneka nti bakuluma emmere ekwaba okubayamba omweka yaabwe n'ebitundu ebirirainewo.

Ebyanyegesya bisikirize bityai ekka yange omubya bukulembeze aahh abaana basomere nibamala basomere begeere engeri yakusobola okwemeera omubantu okuso okubaza nengeri yakutambulyamu emirimu nokulembeera abantu omukitundu.

Aa ebyanyegesya bitumbwire abakali oba abaala omweka yange omu ngeri nti aa omwana wa bwala akwega aye ayegere ebyakkola bingi n'okwebaziira ekitaaliwo emabega edi.

Omulimu gulina kubba okutwala baana kusomero aaa ate nabeegi balina kubba nga bakufayo okwaba oku masomero atenga balina okufu okubba bampisa edi aba somesa.

Abaana ba bwala amwei nabakali bakwakala ombuzibu bwa okwatibwa, nibakala ombuzibu obwakuwebwa enda okulubuga, mbakala obuzibu obwa aahh kubakubba.

Singa oba oba oli m'unsonga okusobola okukendeza obulumi nga okukolesyaku obukerenda oba okwaba om'umalwaliro nibakujanjabamu nibakuwa okudagala.

Ekivuga kyemaite okolesya kya ngoma nikyo mmaite

Okwewola empiiya ezidyoli kiyambire kutyai abakazi kiyambire kutyai abakazi okutandikawo ebbiizineesi aa batandikire okwekoora bbiizineesi ezireetere abakazi okunkulaakulana.

Ebyanyegesya biyambire ekka yange uhhhm omugaso gwa kugemesya kiyambire okwiyawo okutuntula kwa baana okufa nga bakyali ansi wa myaka mukaaga kuyambire okuziiza boulware haaa omu ndwaire ezita abaana nga bakyali kwica myaka mukaaga

Aaa negalaarya ku mipiira ni ndorooraku emipiira oba ni nzenyaku omweso.

Ab'eka yange betaniire okuta okutumbula ebyanye ee ebyanyegesya omu bantu omu ngeri nk'eni okukubiriza aba abantu okutwala aba abaana omu masomero kiyambire muno okutumbula ebyanyegesya.

Tulina okwoza obyoloni byaiswei buli kiseera nikyo kyabisobolesya okuba nga bikuni

Ekirigiraku abaana aba abato obutabba bajuti abaana abakusinga kulya abaana abamwe tibabba naammere kulya tibakubba nakulya kusai kubazwiraku abaana abamwe obutajuta kusai.

Abaana ba bwala batwaliibwe omu masomero kiyambire ebyanyegesya eby'abaana ba bwala okucuuka

Aah tetulina masanyalaze kukyalo kyaiswe bee.

Obumanyisyo obulanga olunkusense omu baana aa omwana aba akuzwamu ebimira omunyindo omwana omyunkira amaiso omwana aba n'obutulututu oku mubiri

Okwewala endweire za lususu omu biseera byekendi toyina kuzenyera mu maizi gakyafu oba tinina kusanya mu maizi ga bidiba oba amaizi ga mu mugera

Ebyanyegesya bindwire obwomi bwange omungeri nkeni bakusomesebwa okwekuuma haa nekikuyamba nebausomesebwa okwewala endweire ezanjawulo ne ndwaire zabuliizo

Kyenkola okunkango ya sabiti kwaba muma mukanisa kusaba.

Obumanyisyo obulanga omuntu okuwamu amaizi omuntu akala eminywa, omuntu amaiso gaingiira omunda, ekisusu olususu oba ekikobba kyambiri nikibba kikalu.